. Añaw, múġo nihu, numuḃamuġoru nihu. Aśo káġie níġalombañi, éro neɭoġakañaini. Kañaini mata añaġo ómu, ailaźe. Ómu kaḃosemi nomiro, noźiaġo, numuiniġaɭie kole ómu koḃosel koḃosenole éreendon, kaaña- kañaḃaniġada, kada óñele. Kañaźaġabiau, añaġo ómu mañaḃanaxariro bukoġumominiġumburin óokaġulomi niġagũ, koñalena nuġu- aśoo núġuziel. Ñásoo momuɭiel dáama, dáama, ahiŋ minaɭoe dáama. Nídidaamadii, kúzieleġumaŋele, balaaśe naɭoapiale źinimaŋi mañaḃanaḃuñuapiale. Timiźilamitiare balaźiɭo ásunguruo ómu źinimaŋi źiñadianiḃuñapiaźe óinelemeġo. Źiɭalebare ínźomu źinimaŋale tékaġusiġanuġuziele nuġumaŋele. Niġadaġaġóbuoko, . Káṗienole muḃaale. Omapi ómu mañaḃanaźanaɭale yamon oleiɭii móminazimi dale elii eluale, mínazimi baiyale ómbitimi. Áñaġalanaliḃeonafu. Naɭale ŋõ kámiġazo mienelemelake kaɭongen muśemuini nérurei? Ómu muśemuɭeru nérurei. Oguoḃale oɭale źiniɭomarehunainźe fóliimo. Añanandundokai: monandoken baiyale, mónalom oɭumale, naḃanainiareyabalon. Áñambolonazuli, nihũ názuli, kiañahũ ánimbulõ kuorale níxuu. moiniġaɭo ñonamãkaɭii ínźemianemeɭelo źízoomo źiɭongeɭoźiṗanidubaihi tamimaŝaẽkamaŋamaŋe. Muini kóoġom, níġamãbuom, ínźe źimaŋuġaɭo ambafianźe aḃaan, afiaoxunźe aḃaan níźairo biḃaa. Kamiġañaźa káɭietitin, ómukaniġalemeġo, alebomeɭew níġaġo. Muṗemañaḃaneḃaan názoaśe nambuɭo ámasunguruomu oɭonźeomua ubiẽ ámaxingaomu ózonźe omua. . Bumaŋemonadũlõ, mónaliḃe. Niźaniġalaa ṗoka, niġaḃa kúsunguruġa. Hanunu nuġupiai, iewaźen muśemiri. Mañaźa áɭiemi niamamooġo ómu amañaw, nakaŋene akaŋenus kádimo piaḃale wala nunale, áñi minahaŋezõ boo non, ãĩ, ínźe aritaman aneaḃosumi íleġo. Piaḃinźe źíxumalemoġadien, źiɭie ódiamidinalemo káźaġazonźe bukunale. Naɭianiŝaene? Õõ. Moḃaźaḃalaa piaḃi źíɭalemodien rúmunda. Báźaḃaṗine muźominihũũ; bakaini nédoḃendon. Nihũũ moiniġaɭo nihunainźe ólumi. Miñahohuna nádimo piaḃi. Piaḃi naɭale aa nádimo? Õõ. Alemaŝaẽ? Õõ. Ahua. Meźiṗaniḃayufoźiñiźien rúmunda. Ñadianimbuɭitẽ eɭiten ñoźiñameeźien. Ñonañameiniġaɭo kaźẽkom, oḃanaɭale ódiamiyenźe walaźa. . Ómañi aźiemi. Aiŝaene? Õõ. Ñóġuñairo niġuɭe kóźaġozoo bókorasunguruo. Ñásoo momurine éhihi. Muini múśuku. Moḃaan nuġuhuna. Moḃanumuleḃuɭew boo édoṗ. Ñadunẽ haan, omirohom nédoṗ. Mérumunda ñadunen, ñíxuniñiźiengemi, numumbuininiśehuhe, rúmunda numuinoźiaġo mata amooġo amunaluuŋus, oźiaġo oḃaale. Momuɭeġemoźamora bókamis. Kámiredoniġumikongẽkobuombuġo koḃaniġuyenomiro. Meñapi, omiroomunoɭerus timi oźiaġo músienumuḃeyetatuon. Kiźiɭomi búɭie buḃaniġumiro. Aininomiro ábuoni timiźiiminomiro źíbuoninźe, ánihuy niɭew, aminiɭemi ahuneu kupi otia núġuɭiɭiġaɭo buŝanali núġuɭiġaɭo koleanehaan áñaleaɭeloġamis, anehaan áñaleġuɭew karĩralo búnoo, anehaan áñale ayaaḃe eske muźone. Máñahulo bukianañaźoneniḃuġo? Omironaźoneniḃuġo. Timiimiġaɭo aminihom bala oźiaġofia, omirofa. . Nilime omiroġuñazia. Kósibunuren ohumi ósimi noźanonai. Añamonaine. Músieañanaɭiźinedofaŋ. érehowa wadianeelaźii kunõbañiwa moźon.